زه شخصاً غوره ګڼم چې تمرین په نورو لارو وکړم، لکه مزل، چټک قدم وهل، یا د پارکونو او طبیعت له لارې فزیکي فعالیت. جېم ښه ځای دی، وسایل لري، او د تمرین ځانګړی ماحول، خو ځینې وختونه هلته تلل خسته کوونکی او مصنوعي احساس ورکوي.